Wuusaadu non no huurata kannjum woni, to ɗum fuufii henndu e - e tondi e honnduko nder wuusaadu ndun, henndu ndun to ndu nattii ndu nattay nder wuusaadu ndun e pressure, to ndu nattii sey ndu waɗa making sound belɗum.